Engka to diaseng sabung iyena sabung e taniami bawang tau monro e di kota e ato di kampong e nisseng maneng ni deqgagana sedding tau deqnisseng kekda sabung nasaba maega makkegunanna engka akkegunanna sabung e iyena ritu mappapaccing engka to mappacakkaq iyena mappacakkaq e aletaq biasana dipacakkaq engka to akkeguna lainna iye-iyena palennye i iye maneng bau-bau mauni engka di aletaq bau engka e di wajuttaq supaya mak- makessing maneng ni baunna akkeguna lainna iyena narekko engka tau mappabbotting liweq diperellunna sabung e nasaba dipake maqbissa penne iyena seddi- nomor seddi diperelluang i sabung e